<hesitation> Ny f <hesitation> fan mikasiky ny filtre eau- filtre eau matetiky misy <hesitation> misy filtre agnatiny ai, zany oe misy rah manavagna rano akao fa izy automatiky de rah ôhatra oe rah efa tsy <hesitation> rah ôhatra oe rah misy loto na tsitagna ny rano de afka izy mijano, mijano - mandeha le rano de mijanogno le- mijanogno le fakofako de igny zegny ma <hesitation> magnano asany amle maha fe - filtre eau azy.